Ogye woza kimu ogbogye lo esemani owojije omo ogbogye owoza nase ba yimu ho, ogbogye odo woyi lekeke, anyakwase kabiyinu ya wawa geyagye ya dawo ogwutoda ya gbola ebe nyonya lo, anyakwase kabiyinu pini ya shole hin bita, shayi hin bita ya webe ho ni woyi lekeke man, kini omo kpogye ni ogbogye ogborayi lo, ogye ya yalo. Okuma gborayi ya showu gbogye lo, oya gborayi lo ogyo kpowushoshu ba yawu epepa la ogbogye ogbo owushoshu lo iyawu hin ya ya? Kwo gbogye ogbowushoshu lo, iyawu hun ya ya? An gye kamo ogye kpo owushoshu aba yawu dudu okuma bo gbogye oya woya-oya kanano. Anano kuma ba yimu shini ana woya ho, kini ogbo ni ogbo lo ashishe ya pyiyi ya mo omo ogbogye ananoho ba takurku ba mo oza ko kwakpaha kanu man yini? Na pye shini na kela kpanu kwataba gyo lo, aba ga gebeba gebe kayene ho, awase ni wa agye mo oya yawu kpaha ya yoza kpawa aba gaga mo damoza ko kwakpaha kanu man. Na kela kpanu, nyya yimu ko kela kpanu. Amogye oma amogye lo, ano ya sha bo? Ashishe ya shabo lo ogbogye owasuse, ogbogye lo owasuse lo ogbogye anano ba woya ho, anano ba shabo ogbogye lo anoho ya shabo? Ogye woza kimu ngbogye enokikyeni ama bi bawa tami obi imbo abi bawa tami ya abuja kwe abi bawa tami nmole haratata ko ngayene hin nye sha banu amma ogye yaba lo, atayayo kwogya ko obi ogye ya wa ba <hesitation> otunehe kuma ki yowe yawa ba, byoni aka ba kyegba motunehe kusa ko wa otunehe ya wa ni, otunehe kuma ke ya wa ni la en otu ababo owuso motunehe naba motunehe yawani otunehe yawa ogye nawa, oya yagye neneshi, oya hoza oni otu ho ya yimuni ogye yaba, oya rona noya yimu ni ogye yaba oya hebe noya yimu ni ogye yaba oya gwinyi kotushosha nawo ya yimu ni amma ogye da yaba lo, owoyi kano? Oya gibyibye lo ashishe ma ba yimu ko sha bo lo amma eno kikyeni odo gbogye kase ni ba yanya ho ni, awa ni pin ba kwukye ba woya ho, ba maba re kpo ba gwa kpo, kini amo kpogye ene kikyeni ni amma odo gbogye yo. Ashe ya sha bo omo. Ashe ya wole ya wato omo. Amma odo gbogye pa, owoya kanano aba bo owuso, owuso kuma na dahogye, shahan mole nmole owuso kuma dami yo owuso na dami oba ni gbo ni na mayi, ayi hinna bifu ko-kotunehe, na bifu ko-kotunehe ishi nye ami yifu kowe nma, kene ayi ni nki wa gboba, ayi naki maba moza ni mma ni, nyya bo owuso naka lemani lo ayi ni nwwa ma ni adole owuso na gwowe dawa ana mole ama gboshu mole lo, ayi ni ndo wa gboba, owuso na dayi hin, ana mole, ana nga mi tanu ana rowukiso, ana ngami tanu na byun go jerusele na kwikye amiwa, kweno osati na dinga go jerusele na wa na gbogye <hesitation> ogye yawa ogye yawa, aba bo owuso ogye ya wa. Ogye kuma wa, aba minyo amo ominyo yawa ominyo yawa, minyo kuma ke yawa, ogye yawa okpagye naha gye lo okpagye ni aba gbowu ba ga okpagye ni aba-ado ma byo onya kikpo ene ya yawu papa dahalo, owu ominti awene ayeho lenu. Owu ya byoga ananaman kyiya ga yosa, ya kwikye awo ananamani amma ogye yaba lo, ela no mun ka man owokwokwunu yeye. Ogye kuma do yaba, oya yawu vebe man-kweneno oto ikyeni ana mo yo obi, owukyi oya abuja, ikyiyo oyo lagos, iname ogo jerusalen wa, kweneno oga kwukye ga kwukye ka yole lo nye ni woko kogye oma ogye ya yoza nawo ma oya ma byo ya gege ya ya lo ni amma ogye do yaba oya ya ya gebe nye aba bo owuso, owuso kuma na gwowe daha shini ogye na wa ogye yaba yo oya gege ya showu ese man omo. Oya gboya oya re oya gwa ogye yaba ikyeni no do ma hebe kogwu oya hebe kogwu ogye yaba odo ma gwo maltina agwo maltina ogye yaba, omo-ena gwuda maltina ogye yaba, omo-ena gwuda ana wa kwofunu kole do, aba wa kwagye do ebe nye ho no ya pya na wogye, amma ogya naba yimu ni na wogye ko owuso na wogye ni owuso ya gwowe hin dawo ome ya gbo ba wai oya wogye ni oga ngo yi kashe ra, ogye ni ogaga ngoyene ho ga yi dawa, ogye ni oga ngo-o-oboho yayi dawa mo mo na gboza kese mani oga ngikweyi kase yi she mona gboza kese ikweyi koji? Ikweyi koza kese oza kese oya kweyi amma oshawu koza kese, oya yo-ema ho ya yi ko kpasuse oshawu koza kese odo yiyi tigwu oya gbemya lo-agbema lo amma ogye na ke ka yahiyi tigwu lo nnwanyi lo. Obize, gobize ene kweho gitikpi ga wa, oyi nongo oye ya wigye ya wigye, igye noya wo man ya wigye ko misho, owa wa kwikye manu ya wigye ko mishon kelo ya wigye owigye man oyinonya ma woyino nya hin lalo oyi nonya ya ya hin ole, oya-charting kpawa, ya manu ya ya ma kaza, ya ma kaza ayinonya kuma gye kamo owo ritual lo kapi noyinonya ya gye owa kamo oyinonya yini? Oyinonya yikpakyo kole hin, ba wai ma oyi nonya ma gole koyinongo shana mo gol koyinongo omo oyinonya yikpakyo kole hin, oyi man ga, feyi hin gole ga yikweyi ngma lifu ko koshu yawu ya wa amiyu ba kanu miyu ba kanu oji yiyu ya koyi man ni? Ayo hagye amo wikoeyi kasuse opyikweyi mani ini, ikpiye hin yini? Omi ikpiye hin yebe man na kaza ba agolela koyinonya ni ga tikpiye koyinonya ni oyi nonya ni wagya hin yayo, okuma yowu gebe hin yo ome shana mo oyinonya yowu pin yani oyikwej ngma, oyinonya kuma gole hin yayo ome shana mo eh oyo soboda no gole hin da hin ofeyi koyinonya ga manu ya yoji yo? Gaga yoyi ikweyi agma awa mikweyi ome ayo kwu <hesitation> awa bifu ko-koza ni ba ya ba abifu nu ba ya, kwe, ese-okpagye kaha kene kikyeni aha- ahaha pin ba byiyika abo ba gwiyika ba yiyika ngmo ma oyi man yoko koyi ka saha ni gye-gyotu lo ni, yoko yi ngma.